Yaiparavo, vino cerveza ndie yave se aiparavo vino jokua ikavi moara jare ñane rivata ñai yave aramoete ombogueyi yanderie tii vae jaeramo seve jae ikavi.